Inson sochi turli xil o'n yoki o'n beshtagacha boʻlgan ranglardan iborat boʻlishi mumkin. Ular asosan to'q ranglar, jigarrang, qora va baʼzi albinizm kasal- kasalligiga chalingan bemorlarda oq rangda ya'ni pigmentsiz bo'lishiyam mumkin.